Pere e vanuga aonai, aunilimalima mapaara, poro renagira, au rakau a kilagi upunama upunama na, a ve vailigagiana aonai oi pegere va kilama ia, ripa e aoneka pene veamai, oma wailarai rakau pene va rugara e gulu valigu gena, aura eve agi kamu kamurana, melona ka. Au maauku geku ai e ora ana gia rawalia eraka, ora wovagi au geku, veaolea kamuna e raka e gulu valiguna, raka pana va ruga iwa, maguli namana raka pie rawali iwa ria, e raka pie va gugulu iwara raoparara mo, aunaa veaoleagi kamu kamurana e a kilagi kamukamu rana, vanuga alu koura au a laka oana, au geku veaolea gulu valigu, raka pene nama iwa, ne au a va aunaunana pene ugamagi. ia e gulu valigu gena na e veamaina, gulu valigu genai e aonai ia magena ve vakava, pere- ka pene roli ripa pene ve va irau ripa wa magulin aonai ugamagi namana ka, o raopara namana ka pene avu ripa, ora vovagi aunilimalimana e au ai ge api rage namana, vonana ge ugamagi uluana vonana, aikina. Na au geku inaina wa raka lani maparanai. Oi raka pono ve va ruga iwa au raka pana ve va ruga iwa oi gemu oma wailana raka pono laka veni iwa, auna raka pana kole veni iwa e raopara veaira wovagi auna, a inagiinagirana, e ila e raka maguli aonai no au e vaikuna au ugamagi neka nekara ugamagi valigura evenikuna oma kopura kopura aonai aurai au a laka piaina rai auna a wailana rai au geku ai ema raka kwarana, veraulea ia gulu valiguna, vearawa auna ina ama ka, vearawa valigu auna aunilimalima kamuna, rupu velena, vanuga, vanuga e kune agiana auna, o aikina pana kila ripa ve vai auna ka rova ownai eve vai na ka o ina ama ka, na ila maparara ge laka oana au geku ugamagi, kopunamo kauna ne raka, a kilagiana e vanuga raka pere lakawailai iwa, e vanuga raka pere iliga iwa e vanuga raka pere kou kou iwa, ugamagi kamu iwa vagina ama kwanu kauana ama va rugana kapuna e raka, auna gulu valiguna, a giagiae pe kalawokalawoa agia, au a va aunaunana, e oma wailara ge veamaina aonai ia gera vanuga, pe vai namanamanaria pa raopara rorirorinai pene laka ripa, ugamagi vealevarai, pe vao ripa, kwalana, au kana inagulu pane kala, pene au kopunana a ugamagiana, pana va ruga pana iligagia a va aunaaunana. Ma pa kilagi vanagia, vevai aura geriai o ve vakava pie veamai agi ripa, aura geriai, wa ugamagi aina ma pa va maaia laninai, ai ga ripana e gava aunaaunana ga vaauna aunana, ilana veva kava rorirorina, raopara roriroring e raopara vealevanai, na pie veamai agia, gena e veva iliga e vepua kalana aonai au kamu iwa vagirakwaua lua lua auna a kilagirana, kila auna auna e kala rorirori, kila auna auna e kala rorirori e raka, ia gera ve vai ai raopara keira kamurai gave vaina gave kuneagina ga kalawo kalawona aonai, pene e kala kamura kwau lua lua pie laka oa gena, au mapara pie raka namanama e ila e raka auna a kilagi kamu kamurana, a ve pu agirana, ave va rugagriana a ve va iligagirana kwalana au a ririwana oma wailana, magulina maki pene nama. Aonai e gulu kapi ema ragena geriai e raka, e vegia vanagi namana. pene ai nai e gulu kapunana pa kalagia, pana kilagi kamu kamua e pa kalawokalawoa agia, au a va auna aunana, e oma wailara ge veamaina aonai ia gera vanuga, pe vainamanaonaria pa raopara rorirorinai pene laka ripa, ugamagi vealevarai, pe vao ripa, kwalana au kana inagulu pane kala, pene au kopunana a ugamagiana, pana va ruga pana iligagia a va aunaaunana Ma rekeana pie gia vanagia lanilani irana makina, e ugamagi wa raka, pie kala owo owoa, maguli aonai, irana makina, e au pie ve kala venia, e ai pene vai namanamai, vanuga pene va nama ugamagi pene vanamaria, veaolea maparara makina pene va gugulura, aurai au aveaolea aukavagina e a kilakila auka vagina, gulu valigu geriai na au kamu iwa, gema ve kune agi gema ve vai e gema lakalaka aonai e gema kila kila aonai, rorirori e aunaaunamo kei, pene mia ao wanana au maparara pie raka nama ripa